انا اربعه وعشرين ساعه ماسكه الجوال ,لان انا اسوي اغلب شغلي عليه ,وكذا فيمكن اتناشر ساعه في اليوم انا قاعد على الجوال والباقي نائم الجوال معي على طول ما يفارق يدي واكتب عليه واقرا عليه وبكذا واسوي عليه اختبارات اتواصل على مع الاصدقاء وهكذا وتجري.